تازه سبزیجات باید یوه یا دوو هفتو کې وکارول شي. په یخچال کې ښه ساتل کېږي، خو وخت يې محدود وي. ځینې لکه پالک ژر خرابېږي، خو ګازرې ډېر وخت پاتیږي. که رنګ، بوی یا نرمي یې بدله شي، مه یې خورئ. ښه ساتنه سبزیجاتو ته عمر زیاتوي او خوند يې هم ساتي.